Ami danong manga uma, uma hitu werin lami ga ute wortel ute wortel, kavang hijo saun daeng agu agu boncis wortel hitu tara ngoeng hang laku ga pengaru ngoo tae data tuua wortel hitu ngaceng pande terang mata dite kut ngaceng lelo apa kaut hitu bon tara ngoon ga ngoeng hang wortel poli hitu ga one uma hitu toe hanang wortel hitu bo hot manga ya ute saung daeng cara panden laku saung daeng hitu ga onen onen wae kolang na'a agu campuer agu apa campur agu cie'e kut a. Nganceng mamaen apa hitu ite saung daeng hitu poli hitu ga eme poli laku na'a wae kolang ngaceng <hesitation> ngaceng kole iris le piso ngaceng pande <hesitation> cekoen cekoen saung daeng hitu eme poli laku iris ga tingal campur kat agu agu bawang mera agu bawang puti tumis cengkali <hesitation> bawang hitu agu saung ute saung daeng hitu bo poli hitu wortel, wortel hitu bo ngaceng tulis kat le bawang agu wae, eme rua waen onen <hesitation> bawang agu wortel poli hitu ga eme poli laku campur situ.